إيه، طبع ا، صارت لي مرة بمول. كنت بس، ما كنت بقصد الإساءة له. يعني هو شاف، يعني هو، أنا شفته، بس أنا درت الناحية الثانية، لأني أنا ما أبي أكلمه، ما أبي <hesitation> أتحدث معاه.